Te joo kutu vilva jii lusua kuu jaa tiun jaa satu vilun tuy sa’atu lusua chii lusua chii kaa jiatu yata ve’ea te kantitotu ve’ea te nu ni chaa tu nayiu te kojia nu nayiun xii nu ni chaatu ta’a ma lusua kaa jiakutu yata ve’ea te kaa jiatu nuu ta’ate yua te. Te vilua chii tu saatu jaa saatu lusua chii vilu chii maa kanchaatu veeunte, yeetuti tiñi kajaniti kajanituti tini jaa iootu veeyo, kajaniti vilo, kojaniti este naun yolo vasa konti iso te kajanitu vilululia te, yua kua kajiantootu veeyo ko nu ni jatu nayiuu, tu kajia nu xii naun kasa mati te. Lusu lulia chii este suni kajantukutí iso suni kantitoti veea suni este, <hesitation> te lusua chii kaja’antuyo inn staa luli, ketuti inn staa na’aanute. Vilua chii stee yuja xii nteyuu naun ku ja ka chu’utuyo xiki staaun te kayetu vilo a vilua te; lusua chii yeeti staa ba’anu yeeti naun yeti mati kuuñu naun kua jayo yeeti <hesitation> jaayo nu yau’u kuayo in kilo hueso yua keti te, te yua chii nasu yua kuayo kee vilua chii vilua chii ka kento nteeti jinati, tu kajayo este tu kajayo kuñu tu kajayo naun kua keti jenati mati kantukuti tiñiti kantukuti viloti naunn kuate este iso de iso nu nu vilo jaa ntusu kuti te kajantukuti yua kayeeti te, nu tu te yua ioo vilu suni maa kalu, katu vee te tuu kajani kuiti tiñi jaa ioo yata vea.